Saya mencari peguam di negara saya melalui kawan-kawan, melalui Internet, ataupun media sosial yang bersesuaian. <noise>

Saya ingin mempelajari beberapa jenis tarian kerana ia merupakan satu latihan untuk kesihatan.

Semasa kanak-kanak, saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru, kerana ia dapat berkhidmat kepada masyarakat.